Yë a'ax yë ujt's jue yë ko'o yëdun kutixëp yëdun myaj nëbëp ko'o yëdun pues nixp ob a'ax tyam ob a'ax dun tyëch pues juëb ob a'ax jedun.